אָנָא הֻוַאיְּתִי אֶל-מוּפַדַּל הִיַּא אֶל-מַשִׁי פִי-אֶל-טַּבִּיעָה, בְּחוּסוּס פִי-אֶל-גְּבָּאל אוּ חַדָּא לְבַּחַר. כַּיַּעְגְּבּנִי בְּזַבַּא אֶל-הַדּוּء וְאֶל-סֻקִּינָה, לִיּ כַּנִּלְקַאּהָ בְּעִיד עַל דַּזִּ'יָּאג אֶל-מַדִּינָה. אֶל-מַשִׁי כַּיְחַלִּינִי נְצַפִּי דְּהוּנִי, וּנִרְתַּח נַפְסִיָאנִי, וְכַּנִּסְתַמְתַע בְּאֶל-מַנְצַאר אֶל-חֻלָּאבָּה דִיָּאל בְּלַדְנָא. הַדָּא כַּיְּעַטִּינִי טַאקָּה אִיגְ'בִּיָּה כְּבִירָה.